Randrana telo sy randrana efatra ihany izao no haiko amin'ny randrana. Mahay mandrandrana ny voloko aho dia mandrandrana ny voloko koa rehefa misy fety hoe malagasy hatrehana. Fa <hesitation> > ny reniko sy ny renibeko no tena mpandrandrana ny volona rehefa misy rehefa misy lanonana hatrehina dia mahay an'ilay taovolo malagasy tena mbola nentimpaharazana ireny zareo.